<noise> lo xo'o xo'o nkaso lɨkɨso xi livi su'u xi livi na ndaja nchi lɨkɨncha'a, te livi na kata <hesitation> nchi lɨkɨncha'a, te na janu ixinchi lo kalɨkɨncha'a te livi jnɨnchi ye kuka naá i'i nda'a kua'a nkancha'a á, depende nka te <hesitation> nandute naá, te ni ndɨ'ɨ ni na ndute naá, te ni nala tutunchi te ni livi ni nda'anchi trenza lasu lɨkɨncha'a te ni naji'ninchi